Daman tin na lambanban no namɗa ya ko dudura ki shano a anshe no ta zane sun kalakala yadda sunun me duk disabu ashen banan koti ni gonna inna shugabancin su sagog ka nei me i no onano tin tin na lalamban no gono nei yarda tin na lalamban na ma ano ta tot to ko go ta bonen se go ɗafan se go ɗafa koi ɗafa gommu tiya ta ɗafa ko are yo ɗafshe ne`e biyam ke ɗafa ka`a sabab ka iya habri biya i habri ki biya go nan motin no ko kwalti zei ka ɗono ka biyya amma na ko habri bu kita kwal zei ɗono ki biyya bu ko a gaba shago milla ko moishe bu na isha am kaba na eshen ko sun ko sabo ka esha sun ye disa bu lafe don monshe ko a a ambato ki ewo disa bu.